Albatta men tajribani ustun ko'raman, chunki inson tajriba orttirsa, keyinchalik barcha narsalarga asta-sekinlik bilan erishish imkoniyati paydo bo'ladi va albatta effektivlikka yo'l ochiladi.